жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу
достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз бізде қонақта бүгін әнші роза әлқожа
роза ханым бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз қазақ болып қазаққа қызмет етпейінше ол болмайды деп
жалпы қазаққа қызмет етудің қазір біздің тыңдармандарымызға қарапайым бір формуласы ретінде болмаса бір үш тәсілін айтып өтіңізші
мына мынандай нәрселер жасасаң қазаққа қызмет еткенің болып саналады деп енді елдің бәрі ы сіз сияқты әнші емес
ыыы ақын емес жай қарапайым қазақтар қазаққа қалай қызмет жасағаны дұрыс
енді ол жүректе болу керек шығар ұлтқа деген сезім мхм
жоқ енді жүрекке байлап қойғаннан бөлек ол іс әрекетпен білінуі керек қой өмірде
енді ешкімге ақыл айтатын жағдайда емеспін мхм
ол жүректе болса әркім өзінің хал қадірінше жүрегің апарады өзі сені қандай қызметке солай ғой жалпы да
жоқ енді мысалы ұлтқа жан ашыған адамның мхм қай салада болсын бәрі бір көзге көрініп тұрады деп ойлаймын мхм
үлкен нәрсе емес ол кішкентай нәрселерден тұрады деп ойлаймын мхм
ыыы шын мәнінде таланттарды бағалау мхм я болмаса сыбайлас жемқорлық болмай ақ жай
қарапайым кәдімгідей ііі үлкен бір іс атқармай ақ қарапайым көшеге қоқыс тастамаудың өзі де
ы біз ыыы үлкен ұлт болып дамуымыз үшін мхм біздің жаңағы санымыз көбеюі керек қазақ қазақты бауыр деп бауырына тарту керек
мхм сонда ғана біз жахандануға жұтылмай жер бетінде осы ұлан ғайыр даламызға ие болып өмір сүреміз деп есептеймін да мхм
сондықтан қазақ пен қазақ бірігетін уақыт келді
ұлт үшін үлкен жұмыстар жасайтын уақыт келді деп ойлаймын
біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос дейсіз ғой жалпы айтқан кезде дұрыс айтасыз
енді жалпы роза ханым сіз өзіңіз ыыы жазғым келіп тұрады айтқым келіп тұрады дейсіз әрдайым
мысалы ыыы бір бір екі жыл бұрын сұхбатыңызды көрген кезде әрдайым фейсбукке жазатынмын дейсіз енді қазір қалай әлі де сол фейсбукке жазасыз ба әлде қалай
енді ммм өмірімде әртүрлі нәрселер болып жатыр қазір керісінше жазудан қашамын
ммм айтқым келмейді жазғым келмейді аха ақтарылғым келмейді ыыы бірақ енді ол бәрібір әннен көрініс табады ғой мхм
көбінесе үндемей қоя салған дұрыс деп шешіп жүрсіз бе соны соңғы кездерде ойыңызды
енді мен бұрын ойлайтынмын жазылған дүниенің барлығы осы шын жүректен айтылып жатыр деп мхм солай қабылдайтынмын
қазір қарасам адамдар екі жүзді болып бар жатырған сияқты мхм
кеше кеше жақсы көрсе бүгін жек көріп тұрады мхм ііі деген сияқты құбылмалы заман болып бара жатыр да сондықтан әр адам өзінің жүрегінің қалауын жасау керек
өзіне қалай ыңғайлы солай өмір сүру керек деп есептеймін
ал енді осы әндеріңізге келер болсақ жалпы әр әннің өзінің белгілі бір шығу тарихы болады ма әлде бір кез келген тақырыпты шығара саласыз ба
енді осы осы сұраққа таң қаламын мен кез келген тақырыпта шығара салу үшін адам өте таяз болу керек шығар мхм
отыра қалып жаза салатын ыыы мен ондайларды түсінбеймін
мен басқаларға жауап бере алмаймын мхм бірақ менің өзімнің әндерім балаларым сияқты
мхм сондай жақсы көремін олардың туған күні датасы бар олардың өзінің тағдыры бар
ыыы одан кейін өмірге келгеннен кейін де тағдыры бар бағы бар соры бар деген сияқты
бір бақытты әндер болады бір сорлы әндер болады сол сорлап қалған біреудің қорасында қамалып қалады шықпай қалады
ән де бір сәйгүлік сияқты не деген керемет жауап ия өте әдемі
енді ііі ақындық өзіңізді былай жалпы мен ақын емеспін деп айтасыз мен ақын жандымын бірақ ақындар жай сияқты өмір сүремін деп
ақындар қалай өмір сүреді жалпы айтыңызшы соны ақындар сияқты өмір сүремін деген
енді мен оны өзімше түсіндірейін мхм ыыы жанды жалаңаштап өмір сүру ақын болып өмір сүру деген ммм
ақын боп ғұмыр кешіру оңай деймісің қарағым
аузында болу бұл өзі сыздаған барлық жараның дейді мхм ыыы
біреулер сияқты ы дүниеге алданып кеткім келмейді біреулер сияқты атаққа алданып кеткім келмейді ия болмаса өнерді өзіме пайдаланғым келмейді мхм
керісінше болмысым қалай ы сізге қазір ы сізді жақтырмай тұрмын ба жақтырмай қараймын
мысалы жақсы көремін ба жақсы көремін өзімді алдамаймын жалпы мхм
ақын боп ғұмыр кешіру деген мхм ол өзіңнің жаныңа ыыы дұрыс қызмет ете білу
ешкімді де алдамау өзіңді де алдамау
мінезіңіз тез өзгере ма
жалпы өзгереді ия мен алматының ауа райы сияқты мінезім ммм қазір күз қазір қыс деген сияқты тез өзгереді
ыыы бізде таразда менің өзімнің жақсы араласатын ғайни әлімбекқызы дейтін әпкеміз бар ақын жанды
ол кісі ақын енді ол кісінің де көңіл күйі жаңағындай да бірде аяқ астынан өзгеріп кетуі мүмкін мінез
ыыы бір ой келіп қалған кезде жаңағы өлеңдетіп өлеңдетіп жіберіп жаңағы іштегі бір эмоцияға көңіл беріп
ақын жанды дегенде енді солай жауап беретін шығар деп ойлағам сізді ақын деген ақын жанды деген кім деген сұраққа
енді қазір тағы да роза ханымның репертуарынын керемет ән тыңдайтын уақыт келген екен ән тыңдайық
сосын ақындардың өмірі жайында тағы да әңгіме айтайық
эфирде таңғы шоу
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
достар таңғы шоуды ары қарай жалғастырамыз дәл қазір бізге тікелей эфирге хабарласып бүгінгі тақырып бойынша өзінің ойымен бөлісіп және де қонағымызға сұрағымен
ән арнаймын дейді ма ия керемет
мирас қайырлы таң
қайырлы таң ассалаумағалейкум нұреке уағалейкумассалам
саламатсыз ба ақбибі тәте роза а ханым хош келдіңіз
саламатсыз ба саламатсыз ба мен сізді өте жақсы көремін әндеріңізді өте сүйіп тыңдаймын
і есіңізде болса екі мың он алтыншы жылы ма он жетінші жылы ма қостанай облысы рудный қаласы качар деген
елді мекенге әбжаппар әлқожа аға екеуіңіз концертте концерттік сапармен келген болатынсыздар ия
есіңізде болса есімде
сол кезде сол кеште мен болдым і сол кеште екеуіңізді мен і өзім көрдім сол кеште
і сыртқа шыққаннан кейін де мен екеуіңізді шығарып салдым есіңізде болса мәссаған қасымда сол кезде менің папам бар еді
папам екеуміз тұрған едік сіздер машинамен кетіп қалған кезде біздер сіздердің қастарыңызда тұрған едік мхм
і соған сіз сіз маған диск берген едіңіз әбжаппар екеуіңіздің әндеріңіз ішінде жазылған диск берген едіңіз ия соған да рахмет
ііі және де ііі роза ханымның ііі бір әнін айтып берсем деп тұрмын қазір
жақсы тыңдайық жүрек назы деген әніңізді жақсы көремін сол әніңізді айтып берсе айтып берсем нұреке болады ғой
әрине әрине мирас саған болады айта ғой
білесің жаныма ыстықсың өрттей
жүректі шарпыдың айықпас дерттей
бір өзің жаралап бір өзің емдейсің неге
жаным қасымда қалшы кетпей
жанымнан жырықтамашы беу
көзіңмен сыр ақтарғансың
сен сөйтіп ұнап қалғансың жаным
келдің ғой кетем демеші
бәрі де бекер демеші
жүректі мекендегенсің жаным
ой бәрекелді керемет керемет рахмет мирас
бақытты болыңыз ауырмаңыз
ііі әндер і көп әндер шығара беріңіз алдағы концертіңізге сәттілік әбжаппар әлқожа ағаға сәлем айтыңыз ой жаным рахмет
қостанайға рудныйға қашар кентіне бізден де дұғай дұғай сәлем өте қуаныштымын сондай шалғай жерден
хабарласып осындай аппақ ы тілегіңді мхм жеткізіп жатқаныңа әніңе рахмет

ыыы осы әнді бір әлеуметтік желіде бір жігіт орындап кәдімгідей есіңізде ғой ия
жалпы әлеуметтік желі желі демекші әлеуметтк желіде қаншалықты жиі отырасыз
желіде өте жақсы отыратын едім бұрын мхм қазір енді қызық болмай қалған сияқты
негізі бірақ бірнеше парақшаңыз бар ғой сіздің инстаграмм желісінде
инстаграмда енді бірнеше парақша болғанда өзім роза әлқожа дегенде аха кю бар парақшаны өзім жүргіземін аха ммм
бірақ ол да бір энергия екен да уақыт жоқ
оған да бір уақыт керек
сосын бір жаңа айттым ғой бір тілектен гөрі мхм осы бір жанын жараласақ екен деген сияқты ия бір сондайлар көбейіп кетті де қазір содан кейін қазір кіргім келмейді
өйткені маған күш сақтау керек концертке мхм дайындалу керек
ііі жақсы позитив ойлар керек деген сияқты мхм
тек қана енді роза әлқожа ханымның инстаграмм парақшасында оқырмандар жақсы тілектер жазыңыздар
концерттің алдында тек қана ы қолдап жебейтін ия мхм
шынымен де қазір өзінше бір адамдар пайда болды өзінше бір тобыр деп айтсақ бола ма хейдерлар деп аталады ия мен
түсінбейтінім нұрбек ы осы қажылықтан келген кезде орамал тағып
енді мхм шешпей ақ кояйын алдым құдай қаласа енді қырыққа толамын енді отыз сегіздемін ғой
алды балам өсіп қалды деп солай ойладым да мхм мен енді менен бақытты адам жоқ
ата анамды меккеге апардым
енді өнерді де жайлап коятын шығармын әйелмін анамын енді
отбасым бар менің де көп балалы анамын деп мхм сөйтіп ойлаған кезде бәрі
ой имандылығың жүректе емес пе қазақтың ммм қызы болып жүре бер араб болма деп солай көп жазды маған
сосын мен ойладым енді халық халықпен санасуым керек ия осы ел ғой менің әнімді тыңдайтын
осы жұрт үшін жұмыс жасап жатырмын деп та мхм
сосын енді қайтып шашымды шығарып өріп қайтадан осылай жатсам қайтадан сені бір иманды қыз екен десек
мен түсіндім жағу өте қиын екен мхм
сондықтан енді өзім жүрегім қалай қалайды солай жүремін
керемет өзің жүрегің қалай қалайды жалпы адам өзінің ішінде беріп тұрады ғой ия бағыт
біз көбінесе сырт жақтағы жаңағы біреудің пікірін естиміз де шатасатын сияқтымыз
ия жаңа айттым ғой біздің қоғам қазір өліара кезеңінің үстінде тұр
мхм қазір барлығымыз дүниеауи нәрселерге қатты қызығып жатырмыз
мхм өйткен соңғы технологияның қандай екенін ешкім білмейді
ия музыкалық аппаратта да солай ол телефонда да солай ол киімде де солай
бүкіл адамда қазір бір қорқыныш бар ммм осының соңына жете аламын ба жете алмаймын ба
мынау ұстаған телефонды мен ұстай аламын ба ұстай алмаймын ба мынау мінген көлікті мінемін ба мінбеймін ба
бірақ мен ойлаймын осы кезеңнің барлығы аяқталып адамдар бір күні
өзінің жанының соншалықты аш екенін байқап мхм ән қайда әдебиет қайда өлең қайда
менің жаным неге аш мен неге осылай күйзеліп жүрмін мхм неге күйреп жүрмін деп өздері іздене бастайды
бір қарны ашып оянатын шығар ия қарны ашып оянады сол кезде ұлттық құндылықтарын өздері қажет ете бастайды деп ойлаймын мхм
ылайым солай болсын ия аумин солай болсын аумин
енді роза ханым мен сізден сұрайын дегенім жалпы аян сейітов ал фараби деген кісілерге сіз өзіңіз продюссер ретінде былайша айтқанда бірге жұмыс істедіңіздер
қазір енді ол кісілердің жағдайы қалай болып жатыр дегендей
енді ол ммм мені кейбіреулер кекетіп мұқатып жатады да бір дайын адамды шығару оңай ғой
ммм ііі сондай бір дайын жұлдыздардың продюссерісің ба деп
мен продюссер емеспін мен продюссер болсам әбжаппарды өзім ары қарай продюссер болып оны ешкімге бермей
оның қазір мысалы өзінің еңбегінің нанын жеп жүр ғой мхм сол нанын өзім жартылай алатын едім
мен оған тек қана бағыт бердім бір уақытша бір ұстаз болдым
ыыы сол сияқты ы кім мен аян мен ал фарабиға да қолымнан келгенше мхм ыыы бейнебаян түсіріп бердім ыыы
концерттерге шығардым ал фарабидің өзінің жеке шығармашылық кешін жасадым альбомын шығарып бердім деген сияқты
ы сондай қолымнан келгенше көмектестім
ал енді олар ы он бес жасар бала емес мхм мысалы әбжаппар маған он төрт жасында келді ия
олар кішкентай бала емес өзінің ой пікірі бар өзінің ұстанымы бар отбасы бар деген сияқты
мхм сондықтан мен енді ол ары қарай өздері біледі ғой ы шамам келгенше сөз жәрдемімді бердім
мысалы өзім қалай шықтым сол жолдарымды үйреттім деген сияқты
мхм қазір енді аян ақтөбеде өзінің ыыы жаңағы жұртында мхм ал фарабида өзі шиеліде тұрады қазір
мхм өз таңдаулары деп есептеймін мхм
бәрекелді қазір біз сұхбатымызды сәл ііі үзе тұрып і ән тыңдайық
сіздің репертуарыңыздан тағы да ұнайсың дейтін керемет бір әнді біздің антон бауырымыз дайындап қойған екен
қабыл алыңыздар құрметті тыңдармандар сосын студияға қайтып ораламыз
таңғы шоу
эфирде таңғы шоу
таңғы шоуды ары қарай жалғастырамыз

а жалпы сұрайын дегенім сіздің әл атты кітабыңыз ия жарыққа шықты
енді алдыға алдағы уақытта сондай кітапты жарыққа шығару ойда бар ма тағы да
жоқ мен жазғым келмейді қазір ештеңе жазғым келмейді

білмеймін ол енді жауапкершіліктен шығар
мхм нашар жазғанша жазбай ақ қою керек деп ойлаймын мхм
оған дайын емеспін қазір бірдеңе жазуға
роза ханымға сұрақ қойған кезде түбіне философиялық тұрғыда бүйтіп алып келіп жауап берген кезде оның әрі қарай бір сұрақты өрбіткің келеді ғой мысалы
сондай бір кәдімгі түпкілікті болмай қала ма жауапты беріп тастайды да
сосын өзің ойлап қаласың мәәә шынымен де осындай екен ғой деп ше
кәдімгідей таңертең менің миыма кәдімгідей мынандай не болыватыр да бір
түсініксіз жайттар ма ия миым мынандай кәдімгі ойланып отыр да бүйтіп ше
енді кішкене жеңілдеу әңгіме айтайықшы ия
мен де негізі жеңіл болып келгенмін тұңғиыққа бір сүңгіп кеттік пе жақсы басқа сұрақ қояйын
ііі негізі ініңіз әбдіжапар өзіңізге ия көлік сыйлаған болатын ия
туған күнімде тосын сый болды ма ән салсын жастарда ммм сол күні мен өзім бір
ііі біраз не болған күйзелісте жүргем
өйткені үлкен ұлым ыыы жол апатына түсіп сол бір бес баламен бірге жол апатына түсті де сол қасындағы бала
он жеті күн ұйықтап кетіп оянбай сондай бір ммм сол концерттің өзін мен өзім жүргізуші ретінде ішім жылап сыртым күліп тұрып жүргізіп тұрдым
ы туған күнімді де тойлай алмадым
ы сол туған күнімде ол маған жүз бір роза алып келді де әбдіжаппар
мхм күйеуім екеуі келген кезде мен күле алмай қалдым соны көріп
мхм сол кезде концертте і мен енді көлігімді саттым
біраз қарызға кірдім соны біліп тұр ғой енді мхм
сол менің көңілімді көтеру үшін сыйлаған ммм
киелі сахна сізге атақ даңқтан бөлек танымалдықтан бөлек тағы да не берді өнер жолы
енді мен өзім қазгу дың журналистикасында оқығам негізгі бірінші мамандағым мхм
ііі сол кезде мен өнер адамдарынан сұхбат алып жүріп
мен өнердің жын бақсының ы шаруасы емес
өнер деген үлкен ы ұзақ даңғыл жол екенін түсіндім
менің алғашқы сұхбатым қаршыға ахмедияровпен болды одан кейін бекжан тұрыс ағамыздан сұхбат алдым саят медеуов деген сияқты
есті адамдардан сұхбат алып жүріп ыыы өнер дегенді адам бір ақ күнде жасамайтынын түсіндім
мхм өнерде өзіңнің жолыңды салу үшін сен көлден де шөлден де орманнан да бәрінен өтіп
ііі өзіңнің соқпағыңды салуың керек екенсің
ол деген ұдайы ы тоқтаусыз жүріп өтетін жол екен
ммм жолыңнан адасып кетсең сен басқа жаққа кетіп қаласың мхм
сол тынымсыз еңбек екен
ыыы сондықтан енді мен өнерде қазір енді түсініп жатқан сияқтымын өнерді
мхм бұрын ы кішкене ы амбиция дейміз ғой ия
бір танымал болса екен болсам екен адамдар менен қолтаңба алса екен адамдар маған менімен суретке түссе екен деп
өнерде солай келген сияқтымыз да ондай сізде де болды ғой ия демек
ал қазір ы айтады ғой саят аға айтады
ыыы өнер деген бір үлкен теңіз
жағасына келіп тізеңді ы аяғыңды батырған кезде теңіз оңай сияқты көрінеді
мхм жайлап барғанда тізеңе жетеді сосын ортасына барған кезде нағыз буырқанған дауылы басталады
мхм нағыз ы толқын басталады сол кезде төтеп бере алсаң сен өнерде қаласың
мхм және арғы жағаға жету екінің бірінің бағына бұйырмайды дейді да
сол сияқты бұл өнердің қиындығын мен енді түсініп жатырмын
мхм шын мәнінде қайраткер болу
шын мәнінде ы әдемі ән сыйлай білу
мхм жақсы энергетика сыйлай білу мхм деген сияқты
ыыы мысалы қырғызстанға ааа осыдан екі жыл бұрын бардым
сонда ммм еңбек сіңірген әртісі алтынай нарыбаевамен сұхбаттасып мхм
ол кісі менің сағындым сені деген әнді он бес жыл орындайды
мысалы сол кісілердің еңбегіне қарап ол кісілер мысалы қазір біздің менен жиырма жас үлкен шығар мхм
бірақ сол әлі күнге шейін еңбектеніп келе жатыр да мхм қаншама шәкірт тәрбиелесе де
сол кезде менен сұрады сіз қазақстанның ы қандай атағы бар
сонда мен а менде атақ жоқ екен деп та мхм бірақ мені ел таниды десем күледі да
ыыы сіз сонда қалай деп та бізде ол бұлай болмайды деп
ия сол кезде түсіндім мен ааа бір деңгейге жету үшін біраз жұмыс істеу керек екен ғой
жай ғана осы әнім жетті болды танымал екенмін деп суретке түсіп жүре бермей
шын мәнінде елеулі еңбек ету керек екен ғой деп та
мхм жалпы кез келген өнерге қадам басқысы келетін жас өнерпаздардың бойында жаңағы танымал болсам екен
ііі бірінші жаңа атақ даңқ та ол қалыпты табиғи нәрсе дейсіз ғой жалпы
солай басталуы керек ол ол солай басталуы керек өйткені ол онсыз тағы болмайды жастық желік жастық жалын деген болады
адам бір солай бір жанып тұрмаса да ыыы мысалы қазір бізге бір костюм тіктірсек те ондай қатты қызық емес
мхм өйткені жауапкершілік үлкейіп кетті да
сен әніңді ойлап тұрасың а киіміңді емес сен суретке түсуді емес мхм сен қолтаңба беруді емес
мына әнді дұрыс айтып шыға аламын ба шын мәнінді дұрыс жеткізе аламын ба
осыны не дейді жаңағы ыыы бір фальш кетпесе екен осы әннен бір ы жаңағыдай жазған кезде
шынымен тыңдаушысына жете ма деген сияқты сондай қазір адамда бір жауапкершілік ііі үлкейіп кетеді екен да
мхм адам қалған нәрсенің барлығы жаңағы материалдық дүниелер кейінге қалады екен мхм
енді алғаш өнерге журналистикадан өнерге жалпы ән әлеміне қадам басып жатқан кезде ішіңізде бір
ыыы драйф деп айтады ғой бір сондай бағындырсам екен осылай істесем деген сияқты ішіңізде бір керемет
ы күйзелісті мысалы әнге деген соны сіз қаншалықты қуаттандырып отырасыз осы өнер жолында жүру үшін не істеу керек
шаршап қалмас жеттім болдым толдым демес үшін
жалпы мен ы менің өмірім ән салшы роза ғой негізі мхм
өйткені ән салшы розада егер байқасаңыз менің бесіктің басында бала тербетіп отырып қалған сәтімде жазған әнімді мхм
ыыы менің қатарларымның барлығы танылып барлығы концертте жүрген кезде мен мама болып үйде отырған кезде жазған әнім
мхм өзімді өзім қайрап ән салшы роза мхм
бұлт адамның қолынан келетін шаруа емес бұл тәңірдің сыйы деп та
ия өйткені мен талай а ағаларымның алдына бардым м меселімді қайтарып жіберген адамдар өте көп
соларға ашынған кезде мен бәрібір өзімді өзім жасап шығамын деп өзіме серт беріп
мхм ііі бұл құдай үшін мен маған берген болса мен бірібір сол сахнада тұрамын деп
солай шыққан адаммын өзіңіздің ішігіңіздегі бір қайраттылық болып тұр ғой сонда
енді тағы да антон айтыватыр ән тыңдайық ән тыңдайық жақсы әңгіме айта бермей деп айтыватыр
роза әлқожа орамал дейтін керемет туындыңыз бар екен
таңғы шоу
өмірдің серті орамал
ғашықтың дерті орамал
жұлдыз эф эм де таңғы щоу
қазақ халқының ерекшелігі ырым жаңағы салт дәстүрлеріміз
сол ырымдарға байланысты өзіңіз қаншалықты ырымдарды сенесіз және өміріңізде пайдаланасыз сол нәрселерді
енді қатты ы ұстанамын деп айта алмаймын мхм
мысалы жолымды мысық кесіп кетсе мұңайып қалмаймын деген сияқты
ұстанатын салттары бар мысалы ы қайын атаңнын орнына отырмау деген сияқты
ііі ер адамның жолын кеспеу деген сияқты өзіміздің ұстанатын салттарымызды оны енді қалт жібермеймін өйткені
енді өзіміз кішкентайымыздан бойымызға сіңіріп өстік
бірақ енді ана қызыл шүберек байлап кою деген сияқты ондайларды койдық қой қазір мхм
жалпы миға қонымды кәдімгі салт дәстүрмен ия ырымның ішінде де бір жаңағыдай ы ақылға қонатын
мхм шынымен де бір кейде қарасаң бір қазақ әулие деп айтасың да
осыны қайдан білген деп дайын формула ия
мысалы ғылыми түрде дәлелденіп жатады деген сияқты мхм сондай дүниелерді ұстанамын
роза ханым енді айтыңызшы жалпы ыыы өнерде жүргеніңізге біршама жыл болды жаңа өзіңіз айтып жатырсыз
ы бір белеске жеткен сияқтымын
осы ары қарай енді оны ары қарай өзіңіздің шығармашылығыңызды қалай көресіз
билік жағына кетіп осы жастарға ақыл айтып
бір өзгерістер жасау осы мәдениетте біздің рухани өмірімізде бір қолғабыс жасайтын дейтін ойға түсесіз ба кейде
жоқ ол енді білмеймін мен оны айта алмаймын
бірақ бір нәрсені білем
а адам өзінің арманына ешқашан тосқауыл қоймау керек екен мхм
мысалы мен ойладым осыдан алдында енді осы елге танылдым сол жетеді енді балаларымды тәрбиелеп
ана ретінде әйел ретінде бір күйеуімді де бір риза қылып үйде отырайыншы деп та мхм
сөйтсем өзім ауырып қалдым сол отыз жеті жаста көп ауырдым
і көп күйзеліске түстім
адам неден ауырады жанның қалауы болмағаннан кезде ауырады екен
мхм адамның жанның қалауы болмаған кезде мынау дене өзіне бағынбай
ы сол күйзеліске де түсіреді екен
өзің бағытыңнан да жаңылыстырады екен
сондықтан ы мен ойлаймын алла тағала ммм тағдырды беретін құдай ғой ия
сен қанша рет космосқа ойың мен әр түрлі армандарыңды жібере бер бірақ негізі тағдыр деген дүние бар мхм
сондықтан алла бұйырған күнге дейін осылай елдің алдында ән саламын деп ойлаймын
ал енді билікке құмар емеспін өйткені біреуді басқару деген ол ыыы өзіңді ұмыту ғой мхм
жалпы ондай билікке құмар емеспін билік
билік деген жалпы бір ауру сияқты ма
өзіңнің ііі мақсаттарың болса
мхм мысалы өнерді бір өзгеріс жасағың келсе
бір жүйеге өзгеріс енгізгің келсе о оған өзімді ұмытып қайраткерлік жасаймын десе
мен онда ол адамды қолдаймын мхм
а бірақ өзіңіз ондай қадамға баруға а мен қазір оған дайын емеспін мхм
бірінші концерттерді өткізіп алайық десеңізші
осы концертті өткізудің өзі менің бір ішімде өнерге бір қайтадан басқаша серпіліп келу сияқты болып тұр да ммм
екі күнде екі концерт деген енді кәдімгідей үлкен жауапкершілік
енді біз қазір бізде қазір қысқаша жарнама екен жарнамадан кейін тұсаукесер
қазалым деген ә туындыңыздың жұлдыз эф эм радиосындағы тұсаукесері өтетін болады
достар жарнама бізде күшті бір керемет жарнама
содан кейін роза әлқожа қазалым жұлдыз эф эм радиосында тұсаукесерді тамашалайсыздар
эфирде таңғы шоу
сіз ғана сіз
эфирде таңғы шоу
достар студияда ыыы қонағымыз ыыы білесіздер роза әлқожа енді әнші келгеннен кейін біз
қонақкәде ретінде ән сұрамасақ енді бүгінгі сұхбатымыздың бір ііі әрлі әрі кірмей қалатын сияқты ма сондай болып тұр мен үшін ше
сондықтан да қонақкәде болсын сізден роза ханым жақсы
мынау ыыы соңғы соңғы деп кояыншы кейінгі жазған әнім
ақ бұлттар деген әнді орындап көрейін
мхм мен адамның өзінің бір жүрегінде бір ән болады сол осы әнді ғана айтамын ән сал десе
өйткені сол жүрегімде тұр да жақсы
аспанның әні бөлек
арудың жаны бөлек
ақ бұлттың бәрі бөлек
жаныма бәрі керек
аспанның жыры бөлек
арудың мұңы бөлек
ақ бұлттай шақтарымда
сағындым шыны керек
ақ бұлттар армандар жүйткіңдер қалмаңдар
ертеңге жалғаңдар әнімді
ағартып беріңдер жаңартып беріңдер
қара жер былғаған жанымды
ағартып беріңдер жаңартып беріңдер
қара жер былғаған жанымды
арманың бөлек еді
арманым бөлек еді
жаныңның мұңды әуені
жанымның қорегі еді
аңсарым бөлек еді
аңсауым бөлек еді
көңілді көгендетпей
көрмеуім керек еді
ақ бұлттар армандар
жүйткіңдер талмаңдар
ертеңге жалғаңдар әнімді
қайтарып беріңдер
қайырып келіңдер
қара жел ұрлаған әнімді
қайтарып беріңдер
қайырып келіңдер
қара жел ұрлаған әнімді
қара жел ұрлаған әнімді
беу шіркін керемет тамаша
роза ханым ән орындап едіңіз кәдімгідей құлпырып жайнап сала бердіңіз ғой не деген кәдімгідей
ерекше саған байқалып тұр ма ия әрине әннен кейінгі
нұрланывотқаны керемет шығармашылығыңызға табыс тілейміз роза ханым келгеніңізге рахмет
енді ііі тыңдармандарға әннен кейін бір таңғы тілек болатын шығар өз тарапыныңыздан
ыыы ең бастысы сіздерге рахмет
осы концерттің алдында ақпараттық қолдау білдіріп
көрермендермен қауыштырып ыыы жаңа әнімнің тұсауын кесіп жатқандарыңыз үшін мың алғыс мхм
шығармашылық табыс тілеймін ұжымдарыңызға рахмет
ыыы қазақтың ән өнеріне сапалы қызмет ете беріңіздер әумин
ия ммм ал енді қазақ елі ііі құдай қаласа алдымызда көктем келе жатыр мхм
ііі осы жыл жақсылығымен келсін жаңалықтармен келсін
ііі әр сәби ауырмай қазақтың даласы өзіміздің ііі жаңағы тәуелсіз азат еліміз болып
сол бейбіт елде өмір сүре берейік әумин
енді ақбиби ыыы бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалған екен
мхм үш сағаттың қалай зу деп өте шыққанын сезбей қалдық әдеттегідей
енді тыңдармандармен қоштасамыз бүгін ыыы сәлем саған туған ел бағдарламасына махаббат базарбайқызы бүгін жүргізеді
достар бүгін кешке жандәурен мади мен наргиз ибрагим кешкі шоуда тізгіндейтін болады
ал біз ертеңгі таңғы шоуға шейін өздеріңізбен қош сау болыңыздар дейміз
аман болайық бар болайық ең бастысы ниетіміз көңіліміз түзу болсын сау болыңыздар
таңғы шоу
білесің жаныма ыстықсың өрттей
жүректі шарпыдың айықпас дерттей
бір өзің жаралап бір өзің емдейсің неге
жаным қасымда қалшы кетпей
жанымнан жырықтамашы
көзіңмен сыр ақтарғансың сен сөйтіп ұнап